Alik- <hesitation> Arety tena hita amin'ny alika zao resaky haromonta, <hesitation> haromonta igny arety ma- tena mpahazo alika igny de igny zany laha mifindra amin'olo koa zany tena ahezan'olo maro an'igny, lafa ohatra hoe mandragnotsy anao alika igny, na ohatra hoe misy bainao regny lafa voalelakiny, na ohatra hoe ranon'iviny igny mahazo bain-tegna de amin'igny zany mifindra amin'olo le haromonta.